Kepide u hamea u ma utalauni utalaunie uhamea me akuse u hono nuwele nuwele ke u kina uwe u matuwasis se ata'ina sa'a nuwele ke asa'a nuwele nai ita'i ita'ina isa'a nuwele ke na ihadi la'e hadi la'ena matana nanuweleke matana nanuweleke na mala halau' halue lou luma na ma apuse ma apuse nuweleke na mal sana masana sana e na uhunu ena utana santane nena u hono uwe ma maheite mahaeite na u hono ma sayore ma mahono ma sayore na maha ane sayore yau uhonoke wadama launi wadama launi ke uhamea ke akuse hono duwe uweleke nuweleke utana pei uhalamane ruma moa pai nuwele sai mo'o ma ukina uwe u matuwasi se aka'ena atana nuweleke na ooo ita'ina itana nuweleke na ihono e na uhamea ma talauni nike mo na'u ma'amea utalaunike sepue sepue na ma'ane ma'ane mau utalau neke duwe maheteke mahete duwe nuwele mua nuwele pei utana e pei mahalamane ruma ke'e